Yawu eribuwawuthi yibyendeke, yiwunze buthuku bunene hakayira iwathalikiriyayu okwamulhiro rundi hakayira iwahambayu iwahanika yeyihya iwabya wuka lhangira wuthi yine omwa mbehu. Ahu enyama yikawunza buthuku bunene kunzi ekyindi ekyawukakolha wukahamba omunyu, omunyu ono wukatsatsanga woko eyiwulu neryu iwatheka yomwamwanya owathemu kyuka kyinene rundi owathemu ekyu ekyihuhania kyinene. So enyama eyu wukatheka yahu yikawunza buthuku bunene <hesitation> siyiribeha kale ahu neryu siyiribeha